کله چې د "پرمختګ" کلمه واورم، نو زما ذهن کې نوښت او بدلون راځي. پرمختګ معنی لري چې یو شی ښه شي، مخ پر وړاندې ولاړ شي او نوي لارې ومومي. دا هغه عمل دی چې له ستونزو او مشکلاتو سره مقابله کوي او ژوند ته نوې رنګونه ورکوي. پرمختګ موږ ته د ښو فرصتونو، زده کړې او پرمختللې ټیکنالوژۍ یادونه کوي. په ټوله کې، پرمختګ زما لپاره د امید او ښه راتلونکي نښه ده.